هنجيب 3 بيضات وعليهم كيس فانيليا وربع كوباية زبدة وكوباية لبن وكوباية ونص سكر واتنين كوباية دقيق وكيس بيكنج بودر ونقلبهم، ونجيب صينية مدهونة بالزبدة نصب فيها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة 45 دقيقة.